Kua ra kam kat kothei mang tennik. tennik ko ngolmalol. ngores ngorpaek ngta vle. noup o tgoluk ruk tete lakyei ngta pagis ormor. kama rum o yor. kept o yor. o votu o ovnek ruk ngma pagis mang ngruaro vok enang o singni o nharok ko ngma kinikir va nangko ngolmalol tennik ngta vle. Ngata mnor kam pet o yor ruk endruk ngam kaeharom o tgoluk. Tiennik hak o mia ngma kpom o rhek ruk kama pet o yor va ksisrim o tgoluk ruk. mor tete mnam a <hesitation> main to tete. a valngan to tete ngotlo kta kpom o tgoluk ruk ilmalool ngait yayor ormar he. Ngota kle gi kael o papat mang a <hesitation> marasin. Nnag tennik ko noup o marasin. ngom la kael o papat mang o tgoluk ruke. ngom mrua mnor mang one yor ruk ngota mnor mang ohii va o rehek ruk kam pet o yor. Eii va enang naga ko kua havae. te ngot kaem o olemik ruk lakyei ngat gi kaehar mar he ngota vavaik orom <hesitation> a yor ka mamten vang <hesitation> ka mamte n vang nang tennik ngom ktua vle orom ngorta ro yor ruk ngota mnor mang ngar. va kle nang o ptong yor ngata pagis mang ngore. he ngoma mnor. Ilmialol ngak vokong te ila vok ta yong o tok, ngara mnor te o-ila gidiel ta noup, ngarek kkol a ho to mang agidiel. Oila sae ta krir, ngara mnor te, o-ila sae ta, ta krir he ngruera kol a ho to edo va kaeharom te mang ila sae to kam kta kaolmaeil kat, kam kta vle enang tiesgun. O-ila vrik naka prut, ngata mnor he teo ayor ta vle kun mnam in. Ngara kruopor vgum in mang ila vrik kam res. O yor tgus ngoma mnor kmeharmar nang tete voup. Enang dok, kua ktiek to edo, ko vut kuo va ho keneker. Ko yor ktal kuonit ku pa ho, kua vle, kua ngae gu kam a ngae gu ma hausik, a rengmat to mar kam srim kua yor, bgata vle, ngat vokong kua nunu kun mnam a mhe to kam vokong o nunu, mang o sogio ngma karrir, to ngat havaeng dok te o-ila ktiek tmi ker krir hak. He ngorer karl te, kaen o kolkhek aktiek hore orom alomin yin kam vle nang a kolkha to atgiang ngatku ngia kat kaeknik, he ngo rer kaeharom i la hor kam ngae gun m nonga, he ngara pam i la sae, kpam ila ktiek kaela ain kun mnam ila ktiek kam kpom koim kta serpgam. Noup, ila ktiek nera tutu. Kua ngnek tok, kue si kormnam dok ko kua vle mo mrek hekom ka eha. Ngua kaol pis he ngua kahea mnam a taim to a tom hel to ta vle kuin mnam kuo vok, nerola ya e. Tlua ya ngang kua sae kam vle kar a tomhel to. nga ka klang kun mnam kua vok enang a hain. Klua sirei mang a papa to, kua vle mo mrek he. Ko kael ha pum kam ivviem o hi va. Klol o hi kam popokham kua ktiek, kuasae kam kta gutun kat. Kgi vle orom tok ngae ngae kais kais ko eda te kya. Edo kua ktiek. Tete ko kahea orom kua ktiek he. Nong a tomhel tang kun mnam, va klo ngae ko ma hausik e. Kgi vle orom mo mhek. Kua vnek lang to ko kol kat mang kua kapkrou, ko vut kenker kua kapkrou. Ya mnor t3e a kapkrou nera hat ngang a mhel kam kta. Nok nap kais te nok ngpa komm en kuaro kapkrou he ka srim kua sae va nangko klua mnor te ngare ka srim nngia. Kue sia ngam kmok. Kgia vle pum a ho kmivviem, a ho to edo. O hi ruk tgus, ngata vle mo mrek. Vanangko tete, o hi vang kat, ngta noup kaikiem o project ri tete ngata vavaeik mo ma rengmat, ngata kerer o hi, ngata rum kim a mie, ngata kerer o hi o tgoluk tgus ngoma lol mang o yor. Nnag tiesgun te vrua ya, o hi ngat gi vle olklem a rengmat. Eii, lte nam lua koppet e. Ngua ne vnek to nma pis ngota mnor te, o-a ho to ngot pun pa kotok, ngota punleip kun poturvik ko vokong a ho to tsir kotok. A palhek to tsir kotok, ngota minor mang eh na a hi to a yor na re gia pis, a vnek to ta pis, ngota mnor te ngora sap kotok. Tete noup he, ngoma ring ekmor kam punleip ngae kngae kngae-ngiak ngae kpis mang tam, o ngia kkol ngia mtom pis kavang, ko mnam ila gudor o- ila vaak, o ila rengmat ka ngaiting, eii, her tok. Va kua vnek langto kat mang kus smek, ngote ka ka khanier. <hesitation> ma kolkha langto, ko keneker kua sae kua smek. Kua smek tmi kriri. tmi kroiumminik hak. kua ngae kpis ku. Ko korsang kua nhar tngae vuning vuning, kua kua ngorom a kop, kua pis ku mvuna pope. ko korsang, kngae gun ma a mhe to kam vokong o nunu ogun ma sken. Ko kotek pis korsang, ngat havaeng dok te o- ila smek, asim kut tgiang kun mnam ila nhar, tlo kais mang ngor kama ela tom he to kama kpom. E kam serpake ngorer gia vat a komor orom a banis he ngia gi kaeknik ka vle kais ngatku ngia kat kaeknik nang gi vrong klola hi ngaro kokri kame kaivvie, he ngia kaeknik he mor kam vakong te <hesitation> nera vle nngia. To kua tar ko <hesitation> kua re kme knik, va kua nhar ta ngannes, a plasta ta tolok, kua ngtek kim a kop kngae korsang pum a marmar ka pun, to ko korsang ka vle va klua mnor mang ngoldeip, tkael o papat kun mnam a kyei langto. A kaer nkong o gu mgemeni. Tkaol pis orom ka langail. Tpis va nho vokong dok ogu pa marmar to ta pet ka langail to hera ngongae kngae gu kim dok he to pis ka mnganang dok he te, vae, ngoleip to, yekan? Ko korsang to kua havae te, o-kua smek ta krir. Ko ngae makun te tsek mkon va ngat havaeng dok te. O-ye lois kam srim ila nhar e. Ngia kaeknik ngatku. To khuler gi kotek pis korsang mo e kua ngae gua mrek. Kua lua mnor te kua smek nerek ya o ngor kaeknik ngara ptum. To a kyei to nkong ogu ma gemeni ta havaeng dok te. Kol tienik ngolmialol ngat pupunpa ngte kim muores muorpaek mote, e ngat ittek mang o hi ngo mamten. Vanang dok, kois kam havaeng in ma ho langto. Ngia kaeknik he ngia kvokong engia kaegom kmeha orom. To ta havaeng dok te, ngia ngae kpis kuon, ngia kngae gun mnam mularo turvik, e ngia kpupunpa eka nho ngang a ho to ta nho te, ka hor ta nho te. Ta keknen nga dok ma ho to ngae sma keknen nga dok to kua havaeng te, noup, ko mnor mang a ho to. Vanang klua havaeng te dok kat kua mnor mang a ho to mang o yor akuruk. En ta le kkeknen nga dok mang a o sogi ko ngma karrir mang a ho to he. Ta havaeng dok to khavaeng dok te ngia ngae kpis kuon, tete kmis mnam a ne kolkha to ngata havae mang in kmeknik, ngia kaeharomaho to e ngera vokong ane nhomok to nera pis. Kua kaen a kanprim ngang to ko kaol. Kkaol pis, kua vle pum a ho to, kua vokong te kua nhar tkaelha kam res he. Kua ngorom kngorom kngorom a kolkha to ngata kaittie kun mnam kua hor dok kam kat kaeknik mar kam kta nho, klo kat kaeknik e, ko kua vokong te kua nhar tkaol maeil va kua sae te kta gugutun he. To khuer gia vle, kua vle kais tete, to koma kpom a ho to, tete koma kaelpun kturang o mia kmeha pum ngaro yor, erieto ka sae nma krir o nam vur kael kelao, nak kol a ngannes kun mnam. Kuo mang ka vok, kom hera turang orom a ho to, nangko aho to, klo mur kol ko mkor dok, ko kol a ho to ngtit tiegom tennik he ko, lak yei ngat ol. Eii ekam tok e <hesitation> kua pamlok, kam kol kuaro rhek mang a nie ngalout to tennik ngoma kaikiem va one tgoluk ruk ngoma lol kam srim o vnek ruk kun mnam ngora ro pkor. He kua ha vae te o tgoluk tgus, o tgoluk vang ngolmial ngat yayor ormar he nang mor tete, ngot gia vle orom titge, nong la khor e. Vanangko ngot kais kam ktakaelalik mo malpek, glues va a valngam to tete, mor a main to tete nglues mar kam mnor mang ngar kat, kam totot mang ngar koknaik mang o vnek va o yor ruk ko ngak pagis, ngat kais kam mnor kam srim mar, her tok